Karazana lasopy fantako alongany a: <hesitation> ramen a ,de lasopy chinoise a, lasopy legume a, de silamangany a, de tongotr'omby a, de nouille instantané a, de lasopy Tamatave a, de lasopy hena a, de lasopy lôka.